Wamonenayami ólio kásoo kabuma, źiduo memia neleḃunaya karirõ koini komoñ

Mórolio yimedialñio, buo, kabuma, mieme karirõ kóɭelo buḃuɦu, źiduo nikabuma, kabuma ñásoo, źipuo amiñaźoéne, kiġabumaki kuerezõ kaxaźen pase monimulesi elironeśas, biḃapuśen neledomelaya. Verironeśas biḃapuśen. Yí źiduo amiñana źiduo ahaŋu kaḃai éhiro ériga añaɦu bañõmbo aḃaan nífutumbolo. aɦuruḃo síniḃeḃolo. Zipuo móźinenee ñáso níġabuma ádoiñaźoɦoen niḃeboretiam moañamefepu nimuini baŝie niinini kanakoġom, baŝiekuḃosuġo ákoniñana níḃeboretiam ímiehe nílihe nizibo. Mieme ímiehemilie nieliroŋ niġuli muśomo neliroŋ Mósimo kiaġe fólio okoredia tíñasoo áḃemimiri numuexaźo, áxamihoyemo numuxaźo munarutikabuma nuġuxamiġuhoren. Íi moefiami nísimundema káñali nimumuduo mími kaḃaan, kareġab nibolay timiame sibolay siahe nibuõ kañaġab. Amileoriŋo ñásoo ímieṗ amooġo áreɭi buyio amooġo óirobiḃi náɭiġaɭo búkiġi oriŋoġule oɭudebolay nelemeyi nemena vehielo. Ñásoo ehiewo voo eġeyeġẽ, ñásoo ibolahe eġẽ. Niġaɭe kalimoġo ésuowo kuġeyeġẽ. Mimo ṗomo ṗomo muġeyeġẽ. Eḃayu timeme ímimoralulu kana sipotu níġaḃedolo, niġayo. Ñásoo mósimo orẽho nohaŋeḃasembe.